Itali dun noku non jogiɗon ɓubol, wolare mudum ana fanɓi. Kañun e leyɗee Erop faa haannde ɗun wiyetee Erop leyɗe muuɗun ɗee. Kañun ɓe fuu eɓe nanndita metteoo.